فكرة إنك توحد الكوكب كلو ولا العالم كلو دي حاجة مستحيلة، لكن طبعا ممكن تصل لحاجة قريبة منها لأنو ممكن تعاين مثلا لي <hesitation> الاتحادات الدولية زي الاتحاد الأوروبي، بتلقى الناس الفيهم بيحسوا بانتماء للمجتمع بتاعهم ده المجتمع الدولي بتاعهم ده، لكن برضو في النهاية حتى الدول من جواها بتلقى تفرقات و انقسامات، فمستحيل تقدر توحد العالم كلو تحت مجموعة واحدة.